The best holiday that I’ve been on was when we went to Salou, my daughter was turning sixteen, we had a great time, we went on the Dragon Kahn, which is a big roller coaster, and I’m petrified of heights, but it was fantastic. However, when we were coming home in the plane, it was my daughter’s sixteenth birthday, so the pilot and a’ his staff sang happy birthday to her, she was mortified, I was delighted. When we got home, it was great fun going through all the memories that we had, I would definitely go back to Salou. I think it’s a great place for families young, old, but for us it was the best holiday, as a family that we had ever been on. Now the only thing is this isn’t going to be two minutes is it? ‘cause that’s only fourty-seven seconds. [inc] Right, do you want me just to- [inc] Oh right, ok, so about a minute would be ok with it then? Is that a’right? [inc] Right, ok, then, right well that’s the first one.

What’s one of the happiest memories of childhood? Well, I’m one of four, and we stayed in a street that had about, hmm, sixteen kids in it, and my best memories is on a Sunday afternoon, if it was a nice day, my mum and a’ the other mothers would a’ come out and they’d play in the street with us, we’d play curbie, we’d play skipping, we’d play rounders, a’ the mums took part in this, and then after it, my mum would go in and make a big pot of homemade chips, the old big chip pan, loads of fat in it, and then she’d wrap the chips up in paper, so we all thought that we had been to the chippie. Our parents couldn’t afford to go to the chippie a’ the time when we were younger, so this was a treat for a’ of us. And we would all just sit on the pavement, on the curbside, eating our chips, thinking that we were it. And then once that was done, Sunday night was always a bath night, so therefore, once we had been playing, had our tea, and then we would come in, we’d all get a bath, but in our house it was one after the other, you know there was no changing of the water or anything, it was just one in, one out, one in, one out, or the girls would sh- bath the-gither, and the boys would bath the-gither, and then it was oot with the nit comb, so we got our nits checked- our heads checked for nits, we used to call them Peter and Paul, just in case, we gave them names. So, yeah, childhood was good fun, I think kids nowadays didnae have as much fun as what the younger ones do.

What is your ideal party or celebration? I think- I think for me it- the best celebration party we ever had was when I was renewing my wedding vows. We had been married for twenty-five years, and we decided to renew our vows. One because it was something that we had always wanted to do. Two because although we enjoyed our wedding day, we never- we never really had time to enjoy it as much as what we did our renewal time. Eh, and the fact as well, it meant all our parents were still there, so that was a great night for us. And any party’s good. I enjoy having parties. I like having parties for my big birthdays, which is quite a few now. Eh and it’s great fun, it’s great just everybody getting together, having fun, and just having a great time.

So, what’s your biggest fear for the future. This is a- this is a hard one actually. For me, I think my fear is, leaving behind, everybody that’s close. I think it’s hard because you don’t know how they’re going to be feeling, so yeah, I guess that’s my biggest fear. But maybe, I’ve got a few fears for the future. One is never having enough time to m- to see everybody that you want to see, and making time for everybody, that’s a hard part is finding time, so yeah, I think the future has got a lot to do with how I feel about stuff, eh, but I think my main one is leaving everybody behind.

I- it says here, who was your favourite teacher and why. Well I had a few favourite teachers. I hated school, absolutely hated it, but my favourite teacher was my primary one teacher, who was Mrs Joy, and she was always happy she went with her name. However, I do remember the time that I plugged the toilets with toilet roll, flooded the sinks, so I got into bother for that, but she was still my favourite. And then, I had Mrs Bell, Mrs Bell was good, she was in primary seven I think, she was a great teacher, she was firm but fair, and she treated everybody as equals no matter who you were or how good you were at school, you were just exactly a’ the same pupils to her. In high school, I think my favourite teacher was my maths teacher, I was never very good at maths, never very good at very much actually, but never good at maths, and his name was Mr Currie. However, later on in years I became a manager and he came into the shop that I worked in, and he says to me “you’re a manager?”, I says “yes Mr Currie I am” he says “and how come you managed that” he says “’cause you cannae count”, my answer to that was “ah, but I learned to work a calculator, you wouldnae let us have calculators at school”, so that was my answer to him. So that’s a few teachers, eh, and I do think that everybody’s got a favourite teacher, they might no always admit it, but I think they do.

It says here what’s the best gig you’ve ever been to. I’m no really one for concerts, but I think my favourites were- my first one ever was Runrig, eh, I was older then, I never went to concerts when I was younger. We couldnae afford them, but anyway, my first one was Runrig, and that was at the Rothes halls in Glenrothes, and then I went to see them again in Glasgow, they were brilliant. And then, my next favourite one was Pink, I went to see her three times. She’s the best, I think her acrobats are brilliant, her songs are brilliant, the way she gets all the crowd going, eh, and I just think she’s amazing at everything that she does. And that was, I think- so out of the two of them I think that Pink was the best one, and I would go back again to see her.

What did you want to be when you grew up? Well, I always wanted to be an air hostess. However, one, at that time when I was at school, you had to have the height, I didnae have the height, I’m only five foot one, and then you had to be able to speak languages, canna speak languages either, I was never very good at that sort of stuff at school, we had German, and the only word that I knew was scheiße. Then of course, I decided that I wanted to be a nurse, and I did work in care homes, so that was part of the thing that I did, and then, I went to college and I was going to be a nurse, done all my exams, and then decided no, I didnae want to do that, so I decided that I would just go and be a care assistant, in the hospitals, thoroughly enjoyed that, and then about two year ago, I decided that was enough, I’d given that up. So yeah, I think I stuck to what I wanted to be when I was at school, apart fae the air hostess thing.

Favourite subject in school. I don’t know if I ever had a favourite. I never really liked the school very much, eh, I couldnae concentrate very well at school. So therefore, no I dinnae have any favourites. I did do English and home-economics which was fine, but apart fae that, there’s no favourite subject and I couldnae give you a reason why.

So describing where I grew up, we stayed in a street that had fifteen houses in it, and we stayed right next door to the- the wee shop, eh, at that time. It was good, the only thing was that sometimes the wee shop was getting broken into, so you would hear that through the walls at nighttime, and then of course, the phone box was roond the corner fae the shop, so you had to bypass who was breaking into the shop to phone to police. Eh, and then down the side of our street there was another row of houses, and in the middle of a’ these houses was a playpark, eh, which at that time was a chute, the roundabout, the seesaw, and the witch’s hat, which was like the cone's shape, but you could stand on it and swing round about. So all in all, I think it was a good area to grow up in, eh, and as I said on one of the other questions, there was quite a lot of kids round about, so there was always somebody to play with, there was always somebody out playing, and everybody was great friends, it wasnae until after we left high school that everybody started to pass away fae each other, just you know, we all went our different ways, but I still keep in touch with a lot of them. So I think, growing up in that area was good, when- you know, when I was younger, eh, we really, had good fun, good times, a lot of fun times. But I think that had a lot to do with our parents as well. So, yeah, what else can I say aboot where I grew up. It was in, it was in a rougher part of Glenrothes, but, in saying that, there was worse parts and we a’ turned oot a’right. But then, that was due to again, to the parents because if you did anyt- anything wrong, it was actually a’ the parents that got onto you, it wasnae just your own.

Save money <laughs> that’s a laugh in this day and age. Eh, yeah, so every month we have two bank accounts a’ the money goes into one account, and then that- a lump sum comes out and goes into another account and that’s our bill account, and then what’s left in that- that account- what’s left in the first account, is what we have left to do us for the month, and we always try to put some money away aside. I think it’s important to try and have a wee bit, although sometimes it’s no always easy. You’ve always got to dig into your savings, eh, but I do think it’s easier to make sure you have a separate bank account for- to pay all your bills first, ‘cause if you’ve no got- if you dinnae pay your bills, then you’ve no got a roof over your head, and that’s important, especially if you have wee ones. So, I think it’s good to have two bank accounts, that you can actually chop and change with.

What’s the most stressful part of my work? I don’t have any stress in my work. Eh, since I gave up working as an auxiliary, I do home boarding for dogs, I walk dogs, which means that I’m out in the fresh air, which is great for your mental health, and having the dogs in the house is great fun, so I cannae actually say that there’s anything stressful about it. I think I must be one of the few, who really enjoys my job. And being with animals, at least they cannae answer you back, you get love and affection, and it’s great fun.

Favourite city in the world or why. Well, my husband’s fae the west, eh he’s fae East Kilbride, so we went to Glasgow quite- quite a few times, like it in Glasgow, but I prefer Edinburgh. I think there’s eh- I’ve never really been anywh- well I’ve been to other places, but they’re the most ones that I go to all the time, and I enjoy going there. I think the atmosphere’s good, there’s plenty to see, plenty to do, you can either, shop, be a tourist, it’s good to tak- be a tourist in your own- in your own city, and then eh- aye plenty of pubs to eat in, drink in, eat, have fun, so yeah, Glasgow or Edinburgh.

Ah this is easy! What’s the worst [inc]- technological advancement in recent years. Yeah, we’re using it, well, I’m using it. For some people find, eh, some things easy to do, I think because I don’t have an interest in- in computers or anything like that. I think it’s great if you know what you’re doing, what you’re using it for, but for me the telephone’s the best way of communication.

AI, I really dinnae have a lot of thoughts on AI, as you could tell I’m no a very interesting person, a’ these things that are coming out, you know what you just have to go with it, the world changes every day, there’s things that we’re going to like, there’s things that we dinnae like, so for me it’ll happen and we’ll just have to go along with it.

Favourite toy as a child, had a doll called Tippy Tumbles, she was brilliant, she was a wee thing with blonde hair, curly hair, wee eyelashes, and she used to tumble over, it was the best thing ever watching her do this, it was great fun, eh, I had quite a few- a few favourite toys actually. I used to like Spirograph, it was great fun, just sitting there with your pencil, making a’ of these designs, and thinking that you were an artist. Colouring in, I think because they were- I think they were things that your parents used to sit you down to, so that it would take your attention away from other things, to make you try and concentrate. So, my favourite toys: Tippy Tumble, Spirograph, and colouring in, they were my favourite ones.

When was a moment that you felt great joy? Well there’s been a few of them in my time. First one, obviously when my daughter was born, that was a great, great thing, amazing. The day that I got married, that was another great day, thoroughly enjoyed that day, thought I was the bee’s knees. And then, I think the other time, best times, was when my nieces and nephews were born, I think that was great, just having a wee bundle of joy, mind you they werenae always joyful were they, but that was the best things. Eh, I’m sure there’s probably been lots more, and I think when you’re sitting watching people you get a lot of joy oot of that. I love people watching, seeing their reactions to things, seeing their facial expressions. Being with friends, that gies me great joy. So, there’s a lot of stuff, and I think everybody must feel the same.

[inc] already said that I- that I dog walk and I home-board for dogs, eh, so what happens is people bring their dogs to- get in touch, make arrangements to meet the dog, if they think the dog’s going to be happy here for a week or whatever, then they stay with us in the house for that length of time that the- the owners are away. Eh, I walk them, feed them, talk to them. Yeah, basically just do everything that their owners do, except that they’re in a different household. Brilliant, great fun, you get a lot of joy oot of watching them. Eh, good fun watching them when they’re oot interacting with other dogs, chasing their balls, <laughs> that didnae sound right did it. <laughs> Anyway, yeah I enjoy my job. <laughs>

Tell us about life now. Well, yeah, it’s been a few years since, eh- been married a long time, eh, how long have we been married? Thirty-eight years, I- yeah that’s hard work at times isn’t it. But however, that’s just the way of things, you’ve got to work at things in life, eh, what else about my life, what do you want to know? I’m no sure what to tell you actually, hmm. I’m no a very exciting person, got a lot of friends, I like to go out for meals, eh I like to go for a wee drink, I like to meet people, coffee, chat, yeah. Life’s always busy isn’t it, as well as looking after the dogs, I like to visit elderly people. I’ve got two elderly friends that I like to go and visit, one’s eighty-five, one’s eighty-nine, she’ll be ninety this year, eh, good fun, full of beans, considering that they’re old(er), and then yeah, basically I’m quite boring.

Well I don’t have any pets of my own, that’s- hence the reason why I home board, although my daughter’s got two dogs, two big boxers, so we call them oor grand-dugs, people laugh when you say, we dinna have grandbairns but we’ve grand-dugs. Eh, they come to visit, they come and stay, we take them on our holidays with us in the caravan, it’s great fun. They’re fu' of bounce, fu' of nonsense, so, yeah. We’ve always had pets though, since I was wee, eh, our first- I think my first dog was called Lassie, she was a wee spaniel type thing, and in they days eh, you didnae take them for walks, they just went oot for a walk on their own, now it’s a’ changed. But yeah a’ through my life I’ve had pets, I’ve had rabbits, cats, dogs, chinchillas, goldfish, not that they lasted very long, mice, I had two mice, a white one and a brown one, I used to put them in my blazer pocket, take them to school eh, <laughs> they once got out in one of the shops that I was in, oh my god that was havoc. But yeah, lots of pets, but none of my own at the present.

What am I doing with my next day off? Well I’m going to go for a walk with a friend, eh we’re going to go round Balbirnie, which is just doon the road from where I stay. We’re going to then go for lunch hopefully, and then it’ll be housework, and then before you know where you are it’s TV time, and then it’s bedtime. The day flies in.

I wish I had travelled more, and I wish I’d actually enjoyed school better, eh, to learn a lot more. However, when I was older I preferred- I went to college, but not as in for to do anything- it was more a course that was called ‘Fresh Start for Women’ and it gave you a wee taster of different things, you know, it gave you a taster of English, eh, it- maths, which I- as I said, I absolutely hated, eh, counselling, we were- I wanted to be a counsellor, so yeah, as in to help other people. However, when I was doing my training for that, my husband was getting paid off from his work, and I knew that I had to try and get a job for- to have money coming in, so I had to give up my college course, so yeah I think I wish that I’d actually stuck at that and become a counsellor. I know they say it’s never too late, but I think in time you know, you sort of lose the- the will to actual learn new things, eh so. So that’s no going to happen now, but yeah that’s a- I think that’s one of the things that I wish that I’d done was to stay on and study for- to be a counsellor.

What’s the best night out you’ve ever had? Och, [inc]. I don’t know, there’s been loads of them. <laughs> When we were- when I was younger, I used to go to a nightclub called Jackie O’s and Bently’s they were in Kirkcaldy, and that was the disco, but it was great fun, and I used to enjoy going on a Wednesday night, which was older music, I liked older music, and then, on a Friday night, or a Saturday night, and people used to come fae all round, so yeah, I think, I think that’s probably- well I had lots of good nights out, but I think they were the best nights that we’ve ever had, or I’ve ever had.

What’s the most expensive thing that I’ve ever bought? Jeezo. I think probably the most expensive thing I’ve ever bought’s actually been either the car or the house, but then that’s not buying them outright, is it? I didnae buy them outright, eh, I think probably, my wedding dress was the most expensive thing that I’d ever bought, and that- at that time was four-hundred pound, which was a lot of money, yeah, that’s been the most expensive thing that I’ve ever bought.

Biggest hope for the future is hopefully that eventually the world will be a better place, there’ll no be any of the fighting, that people’ll start to get on with one another, and that the people- the governments, eh, of the- our country and a’ the other countries, actually make life better for people, or try and make life better, and that there’s no as much poverty for people, it’s a hard time, you think in this day and age that people wouldnae live in poverty, but there’s a lot of it, and hopefully that in future there’ll be enough schools, hospitals, a’ these big places that we a’ need, that there’ll be enough of them, and enough people working in them for- to help out, eh, aye, just for the world to be a better place.

Right, what’s the most precious object that I own. Well, I think the most precious object that I own, not my wedding ring, but it’s my granny’s wedding ring. She died when I was what, f- maybe, thirteen, fourteen. So, her wedding ring was passed onto me, so, I think that has to be the most [inc] precious <laughs> precious object that I own. So- along with my wedding ring obviously.

I dinnae actually have a favourite art, kind of art, if a picture jumps out at me and I like it, then good and well, it doesnae matter whether it’s, eh, someone who's famous, someone that’s no famous. I like flowers, eh, I don’t know, more flowery things I think, but I dinnae have a favourite artist, and it’s got to be, if I have some in my house, it’s got to be something that I really like, because if I put a picture up, I want it to be there forever.

Some of the things that I like or not like about where I live, right, well, I like the area that I stay in, the small part of the area that I stay in, it’s nice, it’s quiet. However, I think the town is changing, eh, and I think that’s down to not being enough respect from the young ones for the adults, and also for the fact that there’s no respect for the police. There’s a lot of drugs going about now, which is all over the world, I know that, but it’s something that you didnae see when I was younger, so yeah and I dinna like how a lot of the young kids are getting involved in gang fights now. How you don’t feel safe when you go out at night, eh, when you’re going to the bus station you’re a bit wary because it’s darker and there’s a lot of young people hang about and it’s no a’ young people, dinna get me wrong, there’s no always the same people or whatever, it’s just that, I think when there’s a crowd you feel uncomfortable, you feel unsafe, and I do think that that’s down to a lot of the parents who I know the kids tell- tell the parents they’re going somewhere and the parents just automatically believe them, but I do think there should be more respect for adults and then the- the elderly or the youngsters wouldnae feel as uncomfortable when they go out.

Tell you about my children, I’ve only got one daughter, she’s now thirty-six, she’ll be thirty-seven soon. Eh, what can I tell you? She’s very active, she’s actually in the police force, which is a- a big thing. Eh, when she was younger, she was always. She always did team things, she was in the army cadettes, she used to play netball. She’s eh, married, no kids, two dogs. She’s married to her part- well to the girl that she had been seeing for a few year- for a few years before they got married. She’s, eh, doing very well for hersel, she’s happy, and if she’s happy, I’m happy, and that’s a good thing. She’s, I don’t know, what else can I tell you about her. She’s- was always a happy child, just as well that she’s a happy adult, and that’s a good thing for being in the job that she’s in, she needs to be a people person. However, when she comes home, she cannae be bothered speaking to people, she just likes to chill out. So therefore, you get a quick response when you phone her, but you get taken- I get taken out for my breakfast once a month frae her, that way we get a good catch up, and in between that it’s just a hello. She’s not very talkative at all, ‘cause she cannae be bothered with people outside work. Including her parents.

In this household I dinnae cook. I hate cooking, eh, and I’ll eat any kind of food, well, most kinds, I’m not a great lover of veg. So, my husband does the cooking, and when he’s cooking, he has to make something that’s got loads of veg in it, so that it’s hidden. Eh, if he’s no made anything for the tea, or he’s working, then I eat toast, or cereal for my dinner. I’m too lazy to cook, I’ve never enjoyed cooking, and I would just munch away on anything that’s lying, rather than make something for mysel, and that’s due to the fact that he works shifts, and because he works shifts, then there’s nae point in cooking for one. So it’s toast, cereal, Chinese, carry-out, anything that I fancy.

Winning a fight with my siblings. So I’m one of four, I’m the oldest of four, and there’s three year of difference between mysel and my brother, and then there’s three year of difference between him and my sister, so that’s six years between us two, and then there’s seven year between myself and my youngest brother. As youngsters we very rarely fought, only because my mum was very strict, she brought us up on her own, eh my dad was killed when we were wee, so she brought us up hersel and she was very very strict with us, so if we were fighting, we all got a battering at the end of it. <laughs> In they days, your mum just used to leather you, eh, but winning a fight, I would say it was eaksy-peaksy with us a’. I remember fighting with my brother one day, and he says “I’m going to hammer you” he says “I’m going to put my fitba’ boots on and gie you a kicking” and I thought he was joking, I says “aye go on then” so he went away got his fitba’ boots on and I did get a kicking. However, he got a leathering and I was happy. <laughs>

A perfect weekend, is going away to Elie, to the caravan site at Shell Bay, and just chilling out with my book, watching the water, sitting in the caravan. When it’s raining, listening to the rain on the roof, and just basically doing very very little. What else could you want for a weekend eh? It’s, eh, funny, everybody has different ideas of good weekends, going oot drinking, going oot to the pubs, going to the- going oot for a meal, but me, I’m quite happy to sit in with my book, listening to the rain battering off the rooftop on the caravan.

What do I spend money on? Well, where do I start. <laughs> I’m one of these people that if I’ve got a pound, I want to spend two. However, that’s no always easy. Eh, I like to- I like to treat people. I like to give my aunty flowers. I like to just buy- I don’t know, some wee- some like sweets or something for the- for my nieces and nephews. I like to take my friends out for a- their dinner, my daughter and my husband. So yeah, if any spare money that I’ve got, I like to spend on others. I’m always quite happy doing that. I prefer to give than get.

I dinnae really have a favourite book, I like crime books though, eh, people like Martina Cole, the Crays- the female Cray women. Eh, aye, a lot of crime books, I like to immerse myself in a good book. I like to just sit and chill out with one. So, aye, I dinnae really have a favourite, I never have, and I like to read books that are easy reading sometimes so that you’re no getting- you dinnae have to concentrate too hard. Eh, when I was younger though, my mum used to have a lot of Catherine Cookson books, and I used to like reading them. But that was only because I wasna meant to be reading the Catherine Cookson books, eh. But yeah, just any crime book. I like that sort of thing.

My partner, tell you about my partner, so, hmm, I thought I’d done this one, maybe not. Anyway, my husband is an ambulance care assistant, so he drives ambulances, he picks people up, takes them to the hospital for their appointments and whatever but he also is a D2 driver, which means that he works for the- he drives the emergency ambulances, so he’ll go out with either a paramedic or a technician, although he’s the ambulance care assistant so therefore he does the driving, drives with the blue lights, that’s quite scary, the thought of him being out, driving on the roads in the winter time. Eh he thoroughly enjoys his job, he’s done it now for about twenty-seven years, before that he worked on the roads, that was a long thing, he used to test the road surfaces, eh so therefore, he would leave early hours of the morning, maybe three o’clock in the morning, four o’clock in the morning, and he wouldnae get home until about nine, ten at night, that was a hard job for him. But now, no, he enjoys his job, yeah, he likes spiritualism, he’s doing his- he likes to meditate, he enjoys doing jigsaws, anything like that to calm him down after a hectic day at work. He’s a very quiet man, and doesnae- only voice his opinions when he has something that he really wants to say. He doesnae like arguments, he’s very proud of his daughter, he’s just one in a million.

Proud of a lot of things, I’m proud of the way that my mum brought us up, eh, I’m proud of, the way that I am, as a person, I’m proud of my brothers and sisters. There’s a lot of things that I’m proud of. I’m proud of the way that I work hard, and that I actually learn more about mysel on an everyday basis, there’s always something. So proud of a lot of things, proud of a lot of people, and I take pride in being a kind person, a nice person, I hope.